Ko puccuɗi ɓen waɗi e laawol naatnde ɓen: Jaabu o rose, ngalfata o marigold, njaawdi o sunflower, fuuji o lily of the valley, bawdi o bluebell, litte o iris, mbuttude o lavender.